Pijirgel ɓingel ɓiɗɗo fuɗɗi metugo. Jom pijirgel kam ƴoƴa, wala ko anndi,e jogi pijirgel ngel doggi yahi to inna mun. nde baccel yotti <noise> sai pijirgel fuɗɗi bojji, wi'I madujo ma yiɗi liluma lumo.